انا احب اقرأ كتب تنموية وتطوير الذات ، واحب اقرأ كتب مترجمي من الانكليزي إلى العربي ، ف تقريبا اقرأ كل سني بين الكتابين إلى أربع كتب ، ومعدل الكتب القريتوها من وقت اتعلقتو بالكتب إلى هسه ، تقريبا تطلع عدده بين الخمسي وعشين إلى سبعة وعشين كتاب ،مشكلي كتب تنموية وكتب تطوير ذات وكتب تاريخي همين.